E nder gimi gimeteɗi gimol fu ɓurgol welugo mi waɗi hetinagol kan woni gimi ɗi gimata fate Burkina girmata. Ɗi ɗo tawan ender gimi e ɗi tawa e nder gimi ɗi ɓurmi yidigo hitinago fu,